Tambor ján iho lado kondene cuero jan anima modo te nuu kuan mondojan chí jan arrollo ndeyekon ndediyo'o lado, onró kuni yengan kundedi na na'a ke sonido.